عدد أبناء عمي هما ثلاث ،وأربعة، وثمانية ،و <hesitation> اثنين عدد عدد- <hesitation> أبناء خالي <hesitation> اثنان وثلاث وخمس فقط.